لغاتهم الأم هي التركية <hesitation> والدتي من أصول تركية علشان كذة تعرف اللغة التركية وتتحدثها بسهولة جداً <hesitation> جدتي نفس الموضوع تتحدث اللغة التركية لأنها كانت عايشة هناك لفترة عشرين سنة من حياتها.